एबे इन्डिया एबे एतहार बडके देस ना एबे जम्मे चारिओरी एकनासक हावा पानी त हैने बडउ एबे जसने उतरे केरे गेले ओंहवा एबे पहाड जंहवा जंहवा बडै त उहवा एबे जडखडरारे लगसउ जुन मौसमवा गेले फेरी । एबे जुन इअ तर तर केरे इअ दक्षिणी भाग केरे त एबे पुरै गर्मी हसौ एबे मुइ फेरी एबे इन्डियामा कहदेउ न एबे दुइ बरस लई रहल बडसु ,पढाइक ओथिया लागी गेल हल्सु पढे अ उ ठौरावा के देहरादुन कहसउ । एबे ओहंवाक हावापानी ठ्याकै यहवी हमरे जसने हलौ । एबे जडवा गहनी जाड लगै ओहवा अ गर्मवा मा हसे कसनक ओहवा सुख्खा गर्मि, पसिना ओसिना किहो हैने एओई । एबे पसिना हैने एवईक माहा त ओहवा मन्सावा बहुत ओथिया जुन बहराक मन्से जाइ त बेहोस हखई । एबे ओथिया जड्वामा हसे कहदेउन् पहडावा पहडवा केरे जम्मे हिँउ परै, उहवा पर्लेसे हसे तर फेरी गहनी जाड लगै । जसने यातओरी इअ कहदेउन डिल्ली केरे फेरी हल्सु गेल अ ओहवा मने इतुरा जोड से गर्मी हखै कथी कहेके ना पुरै ओथिया जतुरा झोलिया सभ पेहरले जम्मा पसिना पसिना से जम्मै भिजई । हसे बयार फेरी कसनक एकदम बयार बहई, गर्मी गुनेसे त बयार बहई हतै होला । एबे इहे भर्खे इहे हलसाले मुइ हल्सु इहे हमरे कहदेउन चितवनै क एबे इ जह्ँवा सिमाना बडै ओकरे पजरावामा हल्सु गेल ,ओहवा मने ठ्याकै चितवने नहिया हावापानी गहनी जाड ओहवा फेरी ।